Pues amo, techmahtia kowatl, porque temomokti porque temina, iwa pues temiktia sí, si amo amo otimopahti rapido mitzmiktis, ino amo nihwelita. Pus ne no no pueblo kahki inon kiliah tlilkowatl, inon tliltik, iwan xilokowatl, non verde iwa neka tzikatlina no, itoka koralillo. Iwa casi, <noise> pues ohpa este nopueblo katki kowameh amo okachi venenosos porque asta ahorita amo nihmati ke ika okikua iwa kimiktia. <noise>